heilbrigðisráðherra segir að dómur héraðsdóms um samning Sjúkratrygginga Íslands og sérgreinalækna sýni að fyrirkomulagið við að hafna umsóknum virki ekki gerð verður ítarleg úttekt á málinu í ráðuneytinu meintur höfuðpaur í svokölluðu Euro Market máli verður framseldur til heimalands síns Póllands samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðuneytisins maðurinn berst gegn framsali og er málið fyrir héraðsdómi

eru að verða illviðráðanleg plága á Akureyri og viðbúið að grípa þurfi til frekari aðgerða til að

íbúi segist ekki vilja samkeppni við kanínur um matjurtirnar sínar

landi í október og nóvember þær snúist ekki um neitt annað en æfingu í því að ná völdum og drepa

um samning Sjúkratrygginga og sérgreinalækna sýnir að fyrirkomulag við að hafna umsóknum læknanna virkar ekki segir heilbrigðisráðherra gerð verður ítarleg úttekt á forsendum ákvarðana sem teknar voru í ráðuneytinu frá árinu tvö þúsund og fimmtán

í velferðarnefnd segir að deilan við sérgreinalækna sé óskiljanleg í ljósi niðurskurðar í heilbrigðiskerfinu Kristján Þór Júlíusson þáverandi heilbrigðisráðherra tók fyrstur ákvörðun um

samningi Sjúkratrygginga og sérgreinalækna í desember tvö þúsund og fimmtán nokkrir læknar fengu þó aðild að honum eftir það um mitt ár tvö þúsund og sautján gaf Óttarr Proppé sem var heilbrigðisráðherra þá fyrirmæli um að loka honum og hefur umsóknum lækna um aðild að honum síðan þá verið hafnað héraðsdómur Reykjavíkur felldi í gær úr gildi ákvörðun Sjúkratrygginga um að hafna umsókn Ölmu

Gunnarsdóttur um aðild að samningnum og er íslenska ríkinu gert að greiða Ölmu eitt komma átta milljónir króna í málskostnað það er niðurstaða Héraðsdóms að heilbrigðisráðherra hafi brotið lög með fyrirmælum sínum Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hitti ríkislögmann í dag þar sem farið var yfir dóminn ekki er búið að ákveða

hvort honum verður áfrýjað og enn þá ekki ljóst hvort skapast hafi skaðabótaskylda það er mitt mat að dómurinn sé mjög vel ígrundaður og hann sé sterkur efnislega og röksemdirnar þær eru afgerandi Svandís sagðist fyrir nokkru telja að ákvörðun um að hafna umsóknum læknanna væri lögleg það töldum við öll Kristján Þór Óttarr Proppé og ég eftir að hafa fengið ráðgjöf þess efnis í í ráðuneytinu farið verður yfir öll samskipti og forsendur

ákvarðana sem teknar voru í ráðuneytinu um rammasamning allt frá árinu tvö þúsund og fimmtán og skrifuð ítarleg greinargerð þetta er augljóslega eitthvað sem við þurfum að læra af og skoða hér í ráðuneytinu verður samningurinn

fyrir öðrum sérgreinalæknum það er að minnsta kosti þannig að það er alveg ljóst að þetta fyrirkomulag sem hefur verið undanfarin ár að það virkar ekki farið verður yfir dóminn

og stöðu rammasamningsins með Sjúkratryggingum Íslands en hann rennur út um áramótin heilbrigðisráðherra hefur boðað sérgreinalækna á fund í næstu viku það er bara mjög alvarlegt ef

að dæma að ráðherra hafi brotið lög það finnst mér bara meiriháttar alvarlegt en ef við tölum bara þessa deilu við sérgreinalækna þá er hún mér óskiljanleg vegna þess að við erum búin að svelta heilbrigðiskerfið hvað finnst þér eigi

gera bara setjast niður með sérfræðingunum finna út kostnaðargreiningu útrýma biðlistunum og síðan skulum við tala um nýtt kerfi eða hvernig sem er íslensk stjórnvöld hafa samþykkt að framselja meintan höfuðpaur í svokölluðu Euro Market máli einni viðamestu rannsókn lögreglunnar á skipulagðri glæpastarfsemi til Póllands maðurinn hefur skotið

að fíkniefnaframleiðslu og smygli fjársvikum og peningaþvætti í desember var ráðist í umfangsmiklar lögregluaðgerðir hér á landi í Póllandi og Hollandi lagt var hald á húseignir bíla bankainnistæður og hluti í fyrirtækjum efnt var til sameiginlegs fréttamannafundar um málið í desember

að alls hafi verið lagt hald á fjármuni og eignir hér á landi fyrir allt að tvö hundruð milljónir króna meðal handtekinna var einn eigandi pólskrar verslunarkeðju Euro Market og er hann talinn meðal höfuðpaura í málinu saksóknari í Póllandi óskaði eftir

yrði framseldur vegna rannsóknar á sakamáli þar í landi ríkissaksóknari komst að þeirri niðurstöðu að formskilyrðum fyrir framsali væri fullnægt og staðfesti dómsmálaráðuneytið þá niðurstöðu í júlí maðurinn berst gegn framsali og var málflutningur í málinu fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær hann bendir á

að hann hafi búið hér á landi í áratug eigi hér konu barn íbúð og fyrirtæki tengsl hans við Ísland séu meiri en við Pólland verjandi mannsins byggir málið meðal annars á því að ekki sé heimilt að framselja mann ef sama mál og framselt er vegna

til rannsóknar á Íslandi í úrskurði dómsmálaráðuneytisins er byggt á því að framsals sé óskað vegna meintra fíkniefnaviðskipta mannsins í Póllandi og að um aðskilin mál sé þá segir í greinargerð verjanda að verði maðurinn framseldur sé hann sviptur rétti til að verjast ásökunum hér á landi

að réttaróvissa sé í Póllandi vegna breytinga á réttarkerfinu þar Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn segir að rannsókn málsins sé á lokastigi og ljúki væntanlega í næsta mánuði bankastjóri Danske Bank stærsta banka Danmerkur sagði upp störfum í morgun eftir að bankinn kynnti skýrslu um

umfangsmikið peningaþvætti í gegnum útibú bankans í Eistlandi skýrslan fjallar um peningaþvætti í

frá tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og fimmtán fimmtán þúsund erlendir viðskiptavinir voru í útibúinu og voru sex þúsund tvö hundruð settir undir smásjá í rannsókninni voru tólf þúsund skjöl skoðuð rúmlega níu milljónir millifærslna og átta milljón tölvupóstar Bank var þegar árið tvö þúsund og sjö varaður við því af Fjármálaeftirlitinu í Eistlandi og rússneska seðlabankanum að eitthvað grunsamlegt væri á ferli í útibúi bankans í Eistlandi rússneski seðlabankinn sagði vísbendingar um að rússneskir glæpamenn notuðu bankann til þess að koma peningum út úr Rússlandi stjórn bankans tók erindið fyrir á fundi nokkrum vikum síðar skrifaði Fjármálaeftirlitinu svo bréf nokkrum dögum síðar og sagði að allt væri samkvæmt settum reglum í skýrslunni kemur fram að allt að fimmtán

milljarðar danskra króna andvirði tuttugu og sex þúsund milljarða íslenskra króna fóru í gegnum útibúið á þessum árum óljóst er hversu mikið af því fé tengist peningaþvætti skýrslan gagnrýnir að stjórnendur bankans virðast ekki hafa tekið gagnrýnina alvarlega og ekki brugðist við ekki heldur þegar uppljóstrari sendi bankanum sambærilegar upplýsingar árið tvö þúsund og fjórtán í niðurstöðum skýrslunnar segir að nokkrir fyrrverandi og núverandi starfsmenn bankans beri ábyrgð á því að bankinn hafi árum saman verið notaður til peningaþvættis þetta fólk hafi ekki axlað lagalegar skyldur sínar það hefur fengið viðvaranir sumum verið sagt upp og

enn aðrir sviptir kaupaukum hins vegar telja skýrsluhöfundar ekki að bankastjórinn stjórn bankans eða stjórnarformaður hafi brugðist lagalegum skyldum sínum upp störfum í morgun hann er með tólf mánaða uppsagnarfrest og fær því árslaun upp á tvö hundruð og fjörutíu milljónir íslenskra króna með sér þegar hann yfirgefur bankann heræfingar eru ekkert annað en æfing í því að ná völdum og drepa fólk þetta kom fram í máli þingmanna Vinstri grænna á Alþingi í dag sem mótmæltu þátttöku Íslands í fyrirhugaðri heræfingu

hér á landi í október og nóvember á heimasíðu utanríkisráðuneytisins í morgun var upplýst að

Atlantshafsbandalagsins yrði haldin á Norður Atlantshafi í Noregi og á Íslandi í október og nóvember

sé stærsta

bandalagsins frá tvö þúsund og fimmtán þar sem meðal annars æfi fjögur hundruð manna bandarískt landgöngulið lendingu í Sandvík nærri höfnum í Reykjanesbæ en um hundrað og tuttugu landgönguliðar verði fluttir með þyrlum á svæðið sérsveit ríkislögreglustjóra tekur þátt í æfingunni og lögregla og Landhelgisgæsla sjá um að tryggja öryggi þingmenn Vinstri grænna mótmæltu þessari æfingu við þingfundar á Alþingi í dag enda segir

í stefnuskrá Vinstri grænna að Ísland eigi að segja sig úr þar er jafnframt sagt að ekki eigi að leyfa heræfingar í landinu eða innan lögsögu þess í mínum huga er ekkert jákvætt við heræfingar þær eru þegar allt kemur til alls sama hvernig reynt er að kynna það æfing í því hvernig eigi að ná völdum yfir

og drepa fólk hvað þýðir það að vera í hernaðarbandalagi af hverju erum við í hernaðarbandalagi af hverju ættum við að vera í hernaðarbandalagi af hverju erum við í bandalagi sem á aðild að hernaði á önnur ríki og hvað þýðir hernaður það þýðir að fólk er drepið dæmi eru um að félagslegar íbúðir í eigu

hafi verið leigðar ferðamönnum leigjandi hjá Félagsbústöðum þvertók fyrir að hafa leigt út herbergi á Airbnb líkt og hann var sakaður um og neitaði að flytja út þegar þess var krafist dómstóla þurfti til að útkljá málið fyrir um ári vaknaði grunur

þeir voru með myndir og gögn af netinu og báru saman við herbergi í íbúðinni við samanburðinn kom í ljós að herbergin voru ekki eins og á myndunum á Airbnb vefnum leigjandinn taldi sig þar með hafa hrakið ásakanirnar og neitaði að flytja út félagsbústaðir fóru því með málið fyrir dómstóla þar benti verjandi leigjandans á að

ekki væri um sama herbergi að ræða og auglýst hefði verið á netinu gardínur væru öðruvísi svefnsófi ekki sá sami né heldur skrifborð og

né og því gæti auglýsingin átt við hvaða íbúð sem er í fjölbýlishúsinu í dómnum sem féll í febrúar fjórum mánuðum eftir að leigjandanum bar að flytja út kom fram að ekki væri framleiga á íbúðinni væri ólögmæt verkefni dómsins væri að kveða á um hvort um sama herbergi væri að ræða í úrskurðinum segir að slá megi því föstu innra skipulag staðsetning glugga og ofns sé til að mynda nákvæmlega hin sama þyngst vegi þó að útsýni úr glugga herbergisins sé það sama á báðum myndunum félagsbústöðum væri því heimilt að bera

maður sem grunaður er um íkveikju á Smiðjuvegi í Kópavogi í vikunni er enn ófundinn lögregla telur sig þó vita hver gerandinn er myndir hafi náðst af honum í öryggismyndavélum á svæðinu tilkynnt var um eldinn á mánudagskvöld á upptöku úr

sést hvar maður hellir bensíni yfir bíl og inn um lúgu á verkstæði einn starfsmaður var inni á verkstæðinu og náði hann að halda eldinum í skefjum þar til slökkvilið kom á á upptökunum má einnig sjá bíl ekið af vettvangi stuttu eftir að eldur kviknaði en svo snúið við og ekið í rólegheitunum til baka samkvæmt eiganda verkstæðisins hleypur tjónið á nokkrum milljónum milljónir

barna eru í bráðri hættu á að líða hungur verði ekkert að gert í þessu stríðshrjáða landi börnum sem eru í á að verða hungri að bráð hefur fjölgað um milljón á síðustu vikum átök stríðandi fylkinga hafa geisað í Jemen í fjögur ár og þau til muna árið tvö þúsund og fimmtán þegar Sádi arabar og bandamenn þeirra blönduðu sér í stríðið þeir hafa verið sakaðir um linnulausar árásir á almenna borgara og að eira engum fyrir mánuði gerði

her Sádi araba loftárás á rútu fulla af börnum þá létust fimmtíu síðar kom í ljós að sprengjan sem grandaði börnunum var framleidd í Bandaríkjunum sem eru bandamenn Sádi araba á síðustu vikum hafa átök farið harðnandi í og við hafnarborgina

borgin er mikilvæg hafnarborg sem sér áttatíu prósentum íbúa landsins fyrir mat og öðrum nauðsynjum átökin hafa gert erfiðara fyrir að flytja matvæli til landsins og það teflir lífi hundruð þúsunda barna í tvísýnu sameinuðu þjóðirnar hafa varað við því að afleiðingar þess að höfnin í

lokist vegna stríðsátaka gætu leitt til matarskorts og verstu hungursneyðar sem heimurinn hefur orðið vitni að á síðari tímum matarverð hefur tvöfaldast á stuttum tíma fátækt eykst og

læknir hjá Barnaheillum í Jemen segir að nú sé svo komið að margar fjölskyldur veigri sér við að ferðast með börn sín á heilsugæslustöðvar vegna þess að þær hafi ekki efni á því valið standi á milli þess að geta keypt sér örlítið af mat eða fara með barnið sitt til læknis móðir kom með hann á heilsugæsluna þegar hann var fjórtán mánaða hann hefur verið vannærður í sjö mánuði fjölskyldan á engan pening hún fær mjólk frá nágranna sem er bóndi og nærist eingöngu á mjólk og brauði er tveggja og hálfs árs hún er svo vannærð að hún getur ekki lengur borðað gengið eða setið hún nýtur nú aðhlynningar á heilsugæslu Barnaheilla starfsfólk Barnaheilla hefur meðhöndlað nær fjögur hundruð þúsund alvarlega vannærð börn undir fimm ára aldri það sem af er þessu ári og áætla samtökin að allt að

þrjátíu og sex þúsund jemensk börn deyi úr hungri og sjúkdómum í ár stjórn Orkuveitu Reykjavíkur fundar í höfuðstöðvum fyrirtækisins í kvöld hefur um Orkuveituna og dótturfélagið Orku náttúrunnar eftir að framkvæmdastjóra

Bjarna Má Júlíussyni var vikið frá störfum vegna óviðeigandi framkomu við samstarfsfólk þá hefur Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitunnar og stjórnarformaður í fréttum klukkan tíu landlæknisembættið skoðar að bjóða barnshafandi konum bólusetningu gegn

líkt og gert hefur verið í sumum nágrannalöndum tvö til fimm börn yngri en sex mánaða greinast árlega með sjúkdóminn sem getur valdið ungum börnum alvarlegum skaða

bakteríusýking sem leggst á öndunarfæri og einkennist af miklum

því þau geta átt erfitt með að ná andanum vegna

móðir vakti athygli á því á samfélagsmiðlum nýverið að þriggja mánaða barn hennar væri alvarlega veikt og hvatti fólk til að huga að bólusetningum undanfarin ár hafa tvö til fimm börn undir sex mánaða aldri veikst af sérfræðingur hjá landlæknisembættinu segir að ekki sé hægt að mynda varanlegt ónæmi gegn með bólusetningu og endist hún einungis í tíu ár margir fullorðnir geti verið með í sér í einhverjar vikur án þess að veikjast mikið verið sé að skoða hvort landlæknisembættið eigi að mæla með því að fólk láti bólusetja sig á tíu ára fresti en það sé ekki gert í löndunum í kringum okkur í sumum löndum séu nýfædd börn hins

vegar varin með því að bólusetja mæður á meðgöngu mótefni skili sér yfir fylgjuna til barnsins og verji það fyrst eftir fæðingu það eru engar sérstakar aðgerðir sem við höfum hugsað okkur að grípa til eins og er í sumum nágrannalöndunum okkar er verið að bólusetja þungaðar konur á seinni hluta meðgöngu það eru tæplega nógu góð faraldsfræðileg rök til að gera það hér á Íslandi en við erum að skoða

og meta hvort það hafi eitthvað breyst á undanförnum árum en kemur alltaf í bylgjum og við erum

sennilega í seinnihlutanum á bylgju sem hefur varað frá tvö þúsund og sextán núna réttarhöld yfir helsta Svíþjóðar fyrir að hafa nauðgað konu í tvígang fyrir sjö árum hófust í dag í Stokkhólmi hinn ákærði

í daglegu tali er kallaður menningarprófíllinn í sænskum fjölmiðlum er eiginmaður ljóðskálds og félaga í sænsku akademíunni arnault sem er franskur var í fyrra sakaður um að hafa áreitt og beitt átján konur kynferðislegu ofbeldi hneykslið er ein meginástæða þess að fallið var frá því að veita Nóbelsverðlaun í bókmenntum ár þá var einnig sakaður um að leka því ítrekað hverjir ættu að fá verðlaunin áður en það var tilkynnt formlega hann neitaði sök fyrir dómi í dag villtar

kanínur verða sífellt stærra vandamál á Akureyri þeim fjölgar stöðugt í bæjarlandinu og sviðsstjóri hjá bænum telur að auka þurfi forvarnir til að minnka útbreiðsluna íbúi í Giljahverfi óttast að kanínur éti uppskeruna úr garðinum hjá sér kanínur voru til skamms tíma eingöngu í Kjarnaskógi og þar hefur þeim fjölgað gríðarlega undanfarin ár þær hafa aldrei sést meira við sumarbústaði í skóginum en í sumar starfsfólk í

þarf sífellt aukinn viðbúnað til að verja gróður fyrir kanínum en nú sjást þær sífellt meira utan skógarins og hafa dreift sér víða um bæjarland Akureyrar tjaldsvæðið á Hömrum er í jaðri

og þar var allt morandi af kanínum í sumar með tilheyrandi skemmdum þær eru til að éta og svo naga þær trjábörk og fólk hefur misstigið sig í þessum holum segir Jóhann þá grafa dýrin sig undir hús á svæðinu og hreiðra um sig þar Norðurlands er langt frá Kjarnaskógi en þangað eru samt komnar kanínur mér þykir nú líklegast að þeim sé sleppt hérna bara af þeim sem gefast upp á ræktinni heima við og nú sjást þessi skæðu

í görðum íbúðarhúsa sem liggja nálægt skógarreitum og hér í húsagarði í Giljahverfi hafa kanínur valdið skemmdum á gróðri íbúar í sextíu og sex eru með myndarlegan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

áætlað er að á vegum

hafi um þúsund kanínur verið veiddar síðustu þrjú til fjögur ár fyrst og fremst á veturna en það virðist ekki duga til Akureyrarbær reynir að fara á staðinn ef að sjást einhverjar kanínur í bæjarlandinu og fjarlægja þær þegar hægt er hún segir erfitt vera með slíkar aðgerðir í Kjarnaskógi yfir sumartímann þegar fjöldi fólks er í skóginum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 gera eitthvað meira átak í þessum málum þá er að athuga hvað verður í Kastljósinu

við ætlum að ræða um hvernig það gengur að breyta ferðavenjum almennings það er víst samgönguvika í Evrópu svo heyrum við viðtal við ungverska sagnfræðinginn Andreu sem segir að almenningur átti sig ekki á því hversu mikil hætta steðjar að lýðræðinu vegna uppgangs

popúlískra stjórnmálaflokka kólnandi veður og gular viðvaranir

þú ráðleggur fólki að fylgjast með veðurspánni já

liðin mættu á sitthvorn völlinn heilbrigðisráðherra segir að dómur héraðsdóms um samning Sjúkratrygginga Íslands og sérgreinalækna sýni að fyrirkomulagið við að hafna umsóknum virki ekki gerð verður ítarleg úttekt á málinu í ráðuneytinu meintur höfuðpaur í svokölluðu Euro Market máli

verður framseldur til heimalands síns Póllands samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðuneytisins maðurinn berst gegn framsali og er málið fyrir héraðsdómi stjórnendur stærsta banka Danmerkur Danske Bank bera ekki sök á milljarða peningaþvætti þetta er niðurstaða skýrslu þar sem millistjórnendum er kennt um

æfingu í því að ná völdum og drepa kanínur eru að verða illviðráðanleg plága á Akureyri og viðbúið að grípa þurfi til frekari aðgerða til að fækka þeim íbúi segist ekki vilja samkeppni við kanínur um matjurtirnar sínar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 í bili verið þið sæl